لو بيدي أختار أموت قبل شريك حياتي، أنا من الناس اللي يتأثرون جداً جداً بالفقد ومو من السهل إنهم يتعاملون مع مشاعر الحزن ومشاعر الوحدة، فطبعاً بعد موت شريك حياتي راح أعاني من الحزن وأعاني من الوحدة بنفس الشي االلي هي أكثر شي أكره أحس فيه، فطبعاً أختار إني أموت قبله وكمان يعني أنا لو مت قبله هو راح يدعيلي وطبعاً راح يتذكرني بالخير فبالتالي أنا راح أكون كسبانة في كل الحالات.